ק- די וועג צו שפילן רובאינסטראמענטן איז צו קענען <hesitation> נאטן, צו פאלאון, צו- צו נאכגיין די נאטן און שפילן. <hesitation> אדער אויב מ'קען ס'הייסט ביי עיר, סתם <hesitation> אויסעווענדיג.